لو نقدر نسافر أي مكان في العالم نمشي لليابان صراحة، كأنها كأنهم كوكب أصلا مختلف عن العالم كله ثقات-ثقافتهم حلوة تنظيمهم دامجين التكنولوجيا واجد في حياتهم الفيزيا العلوم العلم حتى في جلساتهم يعني وأكلهم التقليدي كل الحاجات اللي نحب نجربهم يعني.